Noyal so loze emo oja lumie kha lona aisa ra aiya na mie una aisa ra aiya na regwue oyo ola refoaima oyo afuosa lukpa kuoyame oreyo. Aremoi nokim lokiri olozeze loghe yowo na khu yowo ughero fo'aima. So noghe ele sa ra'aiya na, elerema khai wagbo aiya itsese na'sana waya mai maze ulorira nare mai maze obobo rera kpo orso urie owa nise so roze ele'sa mal ya tay monya re de'sa, elemoraya lumen khilele rena, monya rekhaira opepe loya re somiero khari khare enreze ita ao yowo ukhaila dero opepe kheuri kheme lo lemo resol we'ego <noise> khair khenie aile'sa elerema khou le itsese ra ghuere, <noise> iremeze <noise> loze ailesa eterema klou ereghuere na. Wato to ero usol waya re de le'sa abi suppose ma re lora khair kheme lare memeze ufu meigbe no yo ma igbe orshi ma wegbe a orkhage cora re uriolosa live khura evia lese loghena nela uriame uniolosa urazusoh khue ra soto egbefulo rare ughaghe wailigwo lale iyoolosana khai emina khe. Ukpifio nake khue nure khue irayawo aigbe funo yare, eleri ighue rana khe eai ghua akhi malo malo eh malo lo'aigbe akhi mela ruro akhi mela ruro ukhaghe khior rulo'sa na, urekhue olomona yawo urawa ememe rere kpo oligbe funomore so maya tay nima yerede mare ro khue, mare kpegho' owa wo egbefuno re, enu yomeghure lokho ra.